A ore nka na kala'aso jnu na nka ku-iniso ye kala'aso, te jnɨso ni kuu martiyu, ɨ́ɨ́n jnɨso nduyu te kala'aso, kikuitaso kala'aso, jóso <hesitation> jóso nduyu naá modo ye na kua'a, jnu ni kua'a ɨ́ɨ́n xile, jnu ni kua'a ɨ́ɨ́n mese, jnu ku-iniso ye na ka kala'aso te ko ye naá kuu ye lo kajlaso.